Da tena ara-dalà tokoa ny fanaova ny aram-pameha ny filan'ny besinimaro noho ny filàn'olom-bitsy satria natoa maro ny olo mila an'iny e da tena hoe zava-dehibe amin'ny fiainan'olo zagny igny fa matoa olo vistivitsy avao mila anigny da mbo azo soroha.